त्या पक्ष्यांक अक्षिय संकेत मेवतात जितून तेंका वाट सोडूंख खूप आधार मेळतां, थोड़ी पक्षी सूर्य आनी नेकेत्राचो आधार घेऊन आपली वाट सोडतत। पक्षी पर्वताची मॅग्नेटिक फील्डचो आधार घेऊन आपली वाट आनी थिति थारायतात।